Tina ta vavaxhichi ta ku nruchinoti, oku kakanoti chi ku nruchinoti, nreiti por que kuá ke yee nruchinoti, oyenti oyengatti kokanoti, xaonruneti xá vée, ta na nruvati ta nron ón kuanti ta kixati ta tina kuujan ta okuga konti xa onruti kuuti.